Kinyú ininró já onatan'ininró in já té kudín nakanan nrío, nrurixí xhi nakinindó tu ná nakeniondó nakevikuxín chí ihó voltaté, ihó kuiiñoche <hesitation> ó voltaté menia jané ña xhi oxhin'in yuté, ho <hesitation> onreavandó nokendó tikudí, ñayaxhí kaminiaka nianí ján niaté kunundó tú nuveendó né.